Bǎ maan e-chi gan ki, bǎ buad gishi ě-mèn bǎ dib, bǎ dib, bǎdib, ki fìrè akie nyin nyi bǎ dǎ jaad ekwon. ne akie nyi bǎ da sim Ekem. ne akie nyi bǎ da sim Ekpei. ne akie nyi bǎ da sim Ashi biem ambi kpok mbi be ba-sim ba-o biem ambu kpok ne <hesitation> akie nyi ba da sim bo-o biem mbu a a kwu ba da chii e bo-o shuam mbuu bǎ da-chi e e enighe, bakwam biem ba chi eneghe, biem ambi kpok, mbi anyi ke ki ked an kii nkii bo-o shuam